Tu tari gɛla mɛ ti si bɔna tɔka tɔka. Tu tari nuusi gɛla, zim gɛla, baŋa gɛla, gumatɛɛsi gɛla, la gɛla asi'a pa'asɛ mɛ. Nuusi gɛla boi tɔka tɔka yɛsera la nɔsɛka taaba bii niinsɛka taaba n lobe gele la. Gɛla me n kelum bɔna toto'ore yɛsera la ba pɔ'ɔrɛ bii ba kãtɛ, la ba halɛ bii mu'uŋɔ puan de la, tu tari gɛla si'a ti bu kãregɛ, ti si'a me ana pigesi pigesi. Nuusi gɛla tari la mu'uŋɔ buyi, tu tari mu'uŋɔ sɛka ti ba dɛna pɛɛlega, gelepɛɛla gee ti kelum tara mu'uŋɔ sɛka ti ba dɛna mu'um ŋmaberɛ. Zim gɛla ani mɛ pigesi pigesi, pɔ'ɛ gana baŋa gɛla.